ŋo' togeleŋ nagoŋ nan kokon yi waran na nan reja poroggo ann lalaji' torobo' ann miji sayi'

wörö kana 'bakan na kamuka nye na tikinda do moka junya lakini tiyanana ɲutu kulo wöröni ko kamuka na 'bay moka junya

soronyon kune 'bo'boka a muköni' mukö 'bura' kutusin kune

i diŋit nagon do kukula kula kune miminyen maratbkula konuk kune pounda wasaka